Mawjat sawtin faidaie, yani ika udinga amanterosi, minin haslafiaka ika hadidoti mawjat sawtialogo yani <hesitation> dodolon tol dafika erberadi hikelinga kam sharnainga todiekani borwaikani irbirda akeda adam badrieltoni taminagosi.